Siapkan oe ah, kasi masuk sabu sasafek ka, kasih masuk boloas ah, rendam boloas ah do fa basa so mengucak no liman no bilas no air bersih.